ପାନିଯା କୀ ପରୀ ଚୁଟ୍ଟୀ କୂ ହାଲାଇନ କରେ ହାଜୀ ଆମେ। ତହାଂ ଦେଖୀଵା ଜେତେ ବଡେ ଚୁଟ୍ଟୀ ଜଟ୍ଟା ହୈ ଜୈ ପାନିଯା ତକୂ। <hesitation> ସିଧା କରେ ତହାଂ ରୋ ଇଵନ ସ୍ପେସିଂଗ। କରେ <hesitation> ଜେଵଂ ଚୁଟ୍ଟୀ ଉଡା ଜଟ୍ଟା କୀଵା। ଏଂଟାଂଗଲ୍ଡ ହୈ ଯେତେ ବୋ ତକୂ ଅଲଗା କରେ ଚୁଟ୍ଟୀ କୂଂଡେଵା। ମଧ୍ଯୋରେ ସେଟା ସକାଲପ୍ରୋ ମସାଚ ମଧ୍ଯୋ କରେ। ଜାଫଡରୀଗୀ ବ୍ଲୋଡ ସର୍କ୍ଯୂଲେଶନ ଅଧିକା ହୁଈ।